Eo to iu no ba, tem o, ito ong ma po tem eo, sina neo to vahuh ro a neo, eo to iu ba eo to, vatata'unun kurus akah ina ma avu peo, mea ma kear peo, ma ti peo, nom momor me, kir si noma kir si noma ki vamomor aneo po boen eh, eh ayiah peo to vahuh ro aneo suk a tayiah, eo to gunah eo, tem peo to no en. Eo pasi tok no ba, eo pasi no eo po meo yia ge ahik. Ve eo to iu suk no bah, ir sih, noma i momor mea neo, nom si nohnoh ke nom en, nom pa en ahik ke nom pah, nung ama sih toh. Nom si toh em, <noise> kua si antoen rer ba enom ihio nem. Nom ihio ke nom stori, iu ba enom si stori ina ma tem ere sina nom bene tamanom to te ovoe ro enon. Ba enom a family te kurus pet tenem. Eo to iu no ba e eo nung o bet dei peo ba pamiri peo te non. E i kor. <noise>